Laha araky ny dinidiniko aloha tokotokony eo amy fito arivo ty fivo- ty fivolana ambony tany etoy satria maro loatsy olo ambony tany etoy.